E Germany nayuyine enyama eyabanzire kutsibu eyayikabya embere mbere <hesitation> eyisingireyu emiribu <hesitation> ninyama wuka itha yomwalhusungu bakahulha mwa fillet omwalhusungu obomwalhukonzo bakahulha mwanyama eyithe mwerikuha bakabothabothayu iwabyangawukabothayu neryu iyabya nga iyabya ngayi ngayika gayikakanyamu kanyoho yikabya yabirikanya, wanginaletha ebithi byawu ecarrot, ebithunguru, wanginaletha esya green esyagreen paper singasyasi omwalhukonzo esyo, <hesitation> wukabya wabisitheka halya, iwaletha eyabakahulhamu cheese eyu singasi yomwalhukonzo betu thukahulhamu cheese omwalhusungu. Then iwathekayomo iwarolinga yomo, wukabya wabirolinga yomo iwa- iwathekayo okwa liko iwakalhirirayo. Omwa hoteri baka grillingayo betu wukabya iwune eka wuka wukahanika yokwamulhiro iwakalhirirayo. Neryu yikabya yabirihya, hali emboka eyabakahulhamwa red wine sauce obo omwaka omwalhukonzo iwukendyahulhamu emboka eyobwabu <hesitation> kwesi twamahulha mwa vini. <hesitation> wukabya wabiritsumbayu emboka eyo <hesitation> wukatsumba yomwa yomwanganu nothughetse thuke, iwimya epiripiri bakahulhamu eblack paper omwalhusungu then iwathekamo.